आहार मा चीनी घटाण का कुछ असरदार तरीका छन: प्राकृतिक मिठास का इस्तेमाल करण: अदरक, शहद, खजूर अर फल जैसे प्राकृतिक चीज का मिठास का जगह इस्तेमाल करण। पेय पदार्थ में चीनी कम करण: चाय, कॉफी अर जूस मा चीनी कम या ना मिलाण । चाय मा शुगर-फ्री मसाला या नीबू अर्क मिलाणु बधिया विकल्प छ।